Ny mahasara ny famelan-keloka akeo amin'ny fiaignana ansena <hesitation> raha amy fiarahamonina manokana alongany a, mahasara fihavanana izy e, io koa raha ohatra hoe nisy ady tamin-dreka anao ka sy hifamela heloka andreo, ifampimonjimonjy akeo mo ka lahy sarosarotra mi, akeo koa nefany <hesitation> misy koa taizan'areti-po ka raha ohatra hoe romodromotra vinimbivignitra, enao amin'ny raika eo anao sy ahafantatra hamela heloka ny raika de anao fô harary fo de ho faty bonera agny.